زه له پیروسکوپ سره ډېره خاصه آشنایي نه لرم، ځکه دا یوه تخصصي موضوع راته ښکاري. خو دومره پوهېږم چې پیروسکوپ د ښیښو د انعکاس له لارې کار کوي. دا وسیله موږ ته دا امکان رامنځ ته کوي، چې پرته له دې چې خپل سر پورته کړو د موانعو شاته یا پاسه شیان ووینو.